E la televiziun a ie ün schermo che ëndrinta a cust schermo si a ie ën traszmetitur che da ün'auta part dël mund për dire a fan ën programma, a lu registru e a lu mandu tramite ün cavo o tramite ün segnal ëndrinta a custa scatula si che magicament a la tira fora, ti vëdde lon ch'a fan da l'auta part dël mund